Nuuq kirurgilidsõq vai lõikusmaskiq ummaq muidoki tuujaos, et arstiq, sis esiqeränis opõratsioonil vai lõikusõl, et nä olõsiq, et nä suust määnestki baktõriaalsõt värki väll ei ajaq, et sis tuu ärq hoitaq.